Kolontsainan'ny Rosia a: tia <hesitation> manoratra arizareo a, tia mamaky boky a, tia <hesitation> manao <hesitation> inona moa izy teo? kosodoky a. Izay aloha ny fahatarako anazy ireo e.